Ya samy namany mafinaritra aby si kiva jiaby a raha ohatra ka hoe vitanao sara mibaiko ananjy a, manaraky baikonao izy a de mifanara karazan-kaina zany andreo roa e de mahafinaritr'izy fa raha vao ohatra nefa izy sy vao dresinao de sy mahafinaritra koa nefa izy sasany aminanjy.